<hesitation> Mahasamby hafa zebra ndraiky <hesitation> soavaly koa zao zebra i <hesitation> paoziny mitsipitsipiky zay i- mitsipitsipiky mainty foty zay de gnan'ny sôvaly tonga de loko raiky avao, de <hesitation> zay zao mahasamby hafa azy, de soa- <hesitation> zebra koa tsy de afaky tezay karaha anava compétition ifaninanan'olo regny fa <hesitation> soavaly zao afaky anavan'olo compétition, afaky atao kara hoe animaux domestique moa zany hoy vazaha.